मुर्गा ल पक्षिये मानना सही हवे काबर की ओहो हर उड़थे। ओकरो पास पंख होथे। हमर छत्तीसगढ़ म जंगली मुर्गा भी मिलथे। तो मोर हिसाब से तो मुर्गा ला पक्षी बोलना सही होही।